Be ën cus cazo si ëntà avei tanta fantazìa però ën cuaich manera t'riese anche deie da mangé ai toi amis, magari anche mach dui spaghetti aglio e olio opüre che ën sai, se të l'as roba ënt ël freezer faze ëmpresa a dizgelela e se no se no co faze, t'i porte ën pizzeria o t'i porte da cuaiche part